Muo taig múh chá íh santo sain ló múh chá áh fú loh sái múh chá búo áh múh joh áh joh múh saí áh fu. Fu chi lo buo saí íh santo chá íh-íh santo íh chá fu loh saí aih búo jo taig áh múh joh li veinte tres, veinte tres, veinte cuatro de zaig junio jó áh múh joh maín taig áh lí-lí noh li yia naih zaig koh li yia chiu zaig áh yia naig zaig do joh ku lain tsá zein áh fu áh náh chá ko ló áh fu náh chá coh loh zaí fu noh fu tá áh tá áh zaí có fu áh náh laig koh noh joh laig ngo no do joh náh ko fu zaí fú úh yáh jó. Áh fu óh íh cháh aih ja laim muo, muo taig áh múh do jó laí lóh gi laig loh chá lo go bain joh zaí co fu náh cóh fu paí zaí íh caum jóh có gi fuu ná laig ngo loh chá ih muo tá sein ló búoi gá lain gá cúoa fuu zaí san martin jo já laim muo joh íh tsá aig. Jóh ngo gi laih kaíg laig ká tain loh joh npah có fú aig laig chía fu lo óh éh fu tzá pé laig caíg lo ná co fu zaí uh to, úh gain fu daú jóh gá leí ih tsá aig joh gá laim muo áh íh fu ló main taí áh múh chá buo jóh maín ku láin íh tzá aig óh náh zoin áh ká nih li yía naíg záig do, áh ka ni yía naíg záig do jóh náh zoin óh íh tsá aig óh cúain múo tsá aiag tsi múo taig múh gó ih tsá doh. Goh chá laim lúo ih tsá neí loh láu náh ngo oh múo lói múo laih, gó main kú lain ih tsá aig óh éh gá áh íh ñi ná cúo shiu jó lóh zaíg taig mou tsá úh chaig má uh chaíg óh tá pa né jóh lo tsá ih ñi óh cúo íh tsá do áum úh tsaí tsi áh joh lói ih tsá do naí gá lain áh ain úh tsaí jó ku laín jo aúm úh tsái jó cúlain joh noh dé íh ñi aím úh chái joh zaí taig óin óho íh chá gaín óho <noise> óh ih chá gain óho. óh ná ló tsá gaum óho cháh, óh lóh tsá lá muo shiu gaum jóh zí tsá áh gaum dó óh múo tsá úh noh j´h áh úh noh doh óh tóh tsáh ngi óh tó tsá joh lá báh có uh noh áh tse yíu oíh záh ló tsi bá úh no naí tá gi laig lai aig éh-éh noh óho joh laú úh noh záh laig jó tsáh. Jóh áh úh noh zá lo joh tó cháh gaí óh cole gaii ngi jóh tá gaum óho, oh áh cúo tsá ih tsá dó main ku lain áh li yía naih zaig jo có lí yía chiú zaíg joh cúo tsá aig úh noh aín déj jóh íh tsá do sói main gá lain gó gain muo muo chíe uh no múo chie úh noh chá buo gain. Jóh óh main ku lain lo óh cúo tsá aig úh noh gíe jóh loig áh óh lá gó laig áh múh zaí múh chá búo do jóh ná soin óh náj joh kú lain íh tsá do já chein shiu jóa áh éh shiu aíh joh, óh léh múo taum chá lai áh joh áh múh chá búo do múh chá ih, ih-ih santo íh zaí ih fu lo gaí la no laig múo taig áh múh óh, oh má muo.